Mii sɛŋ nyaŋ kwa mii ŋí le mɛni le ɓé a gɛ̀ a kú kɛ-ɣeniɛi. M̀ɛnii ŋí gaa a mɛni nyii ku- kúfa pɔri môi a gɛɛ kúwɔ gaa feerɛ gáa béla feerɛ ma. Ífa pɔri nɔ méla tɔnɔ ɓoi fɛ́ɛ nɔ í veerɛ ŋɔɔ ɓó a gɛɛ nûa dí táre zu. Mii sɛŋ nyii ŋa da núu kɛ̀ <hesitation> or da kpɔŋ nuu ŋa kɛ-ɣeniɛi ma nya ɓa mii sɛŋ nyii ǹɛ́lɛɛ nuu-kpune maa mɛni ma. Kɛ́lɛ fɛ̂ɛ kú ŋ̀óo ti maa kpɛɛ ǹɛ́lɛɛ. Zu ɓa mii sɛŋ nyii gaa a sɛŋ nyii ya mii e- e- íkɔlɛ pono gaa a mii sɛŋ nyii ya mii e gɛ́ a gɛɛ í ŋãa e kɛ̀ í kponoi yɛ berei nuu ŋãa a kɛ́ la. Gáa a mii sɛŋ nyii ya mii e kpoma tɛɛ ípɔ a gɛɛ kɔlɔ-fela sii ŋí ta ni ŋí kaa naa mii sɛŋ a gbɛ́ɛ íkɔlɛ. Gɛ ni, a kɛ̀ ya mii sɛŋ sii ti mii zɛŋ a kɛ nya nya ɓa le a kpoma tɛɛ ípɔ a gɛɛ íkɔlɛ e káa a bonoɔɔ. I- kɔlɛ póno lɛ́lɛɛ e kɛ́ íyee-ŋa <hesitation> mii sɛŋ sii ŋai ŋí <hesitation> yɛ berei kukɛ mó la gɔ́ɔ-pîlanii manaa or manaa kpaa máŋ gói kpaa máŋ kwiyeŋ kpaa máŋ láo mii sɛŋ kpaa máŋ ɓá kpoŋ nyii lɛ́lɛɛ ya pɔri mii a gɛɛ le, e- e- íkɔlɛ póno ya pɔri mii a gɛɛ e kpoma tɛɛ íkɛ ɣeniɛi pɔ́ a gɛɛ e kɛ̀ a zu ponoɔɔ. Kɛ́lɛ berei máŋ gaa la mii sɛŋ sii da ní ŋai káa naa nyii ŋai ve lɛ́lɛɛ ní nuu ŋa kɛ-ɣeniɛi maa mɛni ma. Nyaŋ fɛ́ɛ ya kɛ́ kɛ-ɣeniɛi kɛ́i í mɛni feerɛi ŋí í káa a noai kɔlɔŋɔɔ kpɛɛ la a kɛ̀ ya ka noai kɔ́lɔŋɔɔ gɛ ni a pai ya pâi nyii siɣe zu nɛ́lɛɛ. Nyaŋ kpɛɛ fêi la m̀ɛnii kukaa môi kukaa lonoi e pîlaŋ la mɛnii nyii ma nɛlɛɛ. Kɛ́lɛ fɛ̂ɛ nɔ nyaŋ kú nyɔmɔɔ ɣele lóo ɓo or ku mɛni ta ɓo e pîlaŋ ma a gɛɛ nûa díkaa a kɔ́lɔŋɔɔ a gɛɛ owei a kɛ̀ ŋa mii sɛŋ lɛ́lɛɛ ŋí mii gɛ ni mii sɛŋ nyiŋi nyiŋi ɓé fe mii. Mii sɛŋ ŋai nuu a mii a gɛɛ ve- va káa a ǹɛ́lɛɛ ŋ̀gɛ kɛ-ɣeniɛi maa mɛni ma, ma mii sɛŋ da ka ŋí kwa ma sikalee. Sikalee sii kélee kpɔ́ kpɛɛ la ímaa sikalee kpele zɛŋ a gɛi nya ɓa a gɛ́ kɔlɔ-fela e bɛlɛ í fɔlɔfɔlɔ ma. Nyaŋ í fɔlɔfɔlɔŋ káa a sɛŋ nyii a tii kɛ́ í kponôi gaa a tii kɛ́ sɛŋ kpanaŋɔɔ ta. A kɛ̀ kɔlɔ-fela a pɛlɛ ma gɛ ni zɛŋ a gɛ̀i nya ɓa va ŋaŋ tii kɛ yɛ berei gaa lai. Gɛ ni a kɛ̀ yɛ mii sɛŋ lɛ́lɛɛ owei a pɔri kpoma tɛɛ ípɔ í nyiti mii kɛlɛ a kɛ̀ nɔ gaa a mii sɛŋ nyɔmɔɔ fé pâi faa ma a gɛɛ í fɔlɔfɔlɔ ti fe pâi fáa ma a gɛɛ e tii kɛ́ kpɛ́ni fêi la le a pai kɔlɔ-fela pɛlɛɛ. Kpaa máŋ ya pâi gáa a gɛɛ <hesitation> e tee sikalee polu lɔ́ɔ ŋanaa kpeléɛɛ. A kɛ̀ ya kɛ́ lɔ́ɔ kpele owei yee lɔ́ɔ kpele kɛlɛ ífe kpele e tɛɛ gɛ̂i ma kpa ya gɛ ti gɛ ni ya pai ya pai pâi a kɔlɔ-fela ípɔ. Kpɛ́ni fêi la ya nɔɔi kpele a ŋanaa a ŋaŋ see í ŋuŋ zu zɛŋ a gɛ̂i nya ɓa va ŋaŋ gɛ́ a gɛɛ í kɛ mɛni da ŋaa káa ma. Va ŋaŋ gɛ́ a gɛɛ í mii sɛŋ lɛ́lɛɛ mii. Va ŋaŋ gɛ́ a gɛɛ í dii ŋai kɛ́ nyii nuu a pɔri gɛi a gɛɛ fɔ̃́nɔ e kula mai gbonôi e faai fɔ̃́nɔ e kula mai gɛ ni <hesitation> e kɔlɔ-fela ŋaa ti da ní ŋai kula gbonôi. A kɛ̀ ya kɛ́ a lɔ́ɔ kpele nuu ŋanaa zɛŋ ɓé kwa kɛ kpa vé lɛlɛ ni ti. Gɛ ni <hesitation> mii sɛŋ nyii yɛ saa tãi ŋí su ŋa ńyɛɛ saa nya ɓa kú kɛ-ɣeniɛi ŋai kɛ́ zu nûa ŋai da sikalee ŋai ta ní ŋai kpele kpaa máŋ díkɛ mii sɛŋ sii ŋai ta ni ŋai mii nyii fe nɛ́lɛɛ ni dí kɛ-ɣeniɛi maa mɛni ma. So fɛ̀ɛ kukaa a kú gili-ŋa sia fɛ̂ɛ kukaa a gɔlɔŋɔɔ a gɛɛ mii sɛŋ ŋai kwa mii kélee nɔ fo a kpoma tɛɛ kúpɔ. Da ní ŋai káa naa da kpoma tɛɛ kúpɔ da ní ŋai kɔɔ naa díkɛ kú kɔlɔ. Kɛlɛ nyii ŋai da kpoma tɛɛ kúpɔ ya ɓé kukaa mɛni ɓo kɛlɛ yɛ berei nɔ e mó lai kukaa nɔ lóno e pîlaŋ la ǹyii ŋai ma dífa kpoma tɛɛ kpono pɔ́ a gɛɛ ku kɔlɛ e kɛ̀ a bonoɔɔ kpa ku kɔlɛ kɛ́ seŋsẽŋ. Kukaa lonôi e pîlaŋ la dia a gɛɛ í káa a gɔlɔŋɔɔ kpɛɛ la ya pâi a kɛ̀ kwa ǹyii ŋai nɔ da yɛ manaa kɛɛ í kpele kpaa máŋ ɓá kɛɛ i mii kpaa máŋ gói ŋɔi kɛɛ í mii kpaa máŋ <hesitation> sɛŋ nyii nɔ kélee ya kpɔlɔya kɛɛ í kpele mɛni ŋai ti kelee kúwɔ gowei a kɛ̀ nɛ́lɛɛ ya gɛ́ gɛ ni a pɔri kpoma tɛɛ íkpono pɔ́ a gɛɛ í kɔlɛɛ e kɛ̀ bonoɔɔ. Kɛɛ nyaŋ a kɛ̀ kwa môi ti kwa ǹɛɛ ti kufe mɛni ta mó ti e pîlaŋ la ǹyii ŋai ma dífe nɛ́lɛɛ ni. Gɛ ni a pai gɛi a gɛɛ e pai a kili-ŋa sia gɛi gili-ŋa sia pai gɛi ǹyii ŋai ŋí dia kɛlɛ nûa da dí mii gɛ́ pere kɛɛ le. So zu kulai ɓa mɛni mii sɛŋ kélee kwa mii kélee fé nɛlɛɛ ni. Da káa naa dɔɔi kú kɛ ɣeniɛi ma nya ɓa kú fúlu-laa ma. Nya ɓa a gaa a gɛɛ kɔɔ pono fe kɛ̀ kúyee-ŋa. Da kɔɔ naa nyii a kɔlɔ pono tɛɛ kúpɔ naa and nya ɓé kukaa lonôi a gɛɛ e pîlaŋ ma. Nyaŋ ǹyii ŋai da nuu kɔlɔ póno dia ɓa mii sɛŋ sii kɛɛ yɛ ɓá kɛɛ í ɣili a nɛ́lɛɛ ǹao kɔɔ ma a ni ma kpîŋ kɔɔ a pûaŋ kɛlɛ e káa a nɛ́lɛɛ kpaa máŋ mii sɛŋ ŋai kolo polu nyii ŋai ya dí pú dikîa ma í dí mii a pɔri í kponoi kpananii fɛ̂ɛ í mii. Gɛ ni <hesitation> mii sɛŋ kpulu-ŋai díkaa naa daa bu gîe ma kɛlɛ kufa pɔri ǹaa tóli kpɛlɛɛ woo su lonii ma zu kulai ɓa fa a gɛɛ ŋ̀óo fe kú kili-ŋa kɛlɛ a gɛɛ ku mó lonii ma a pâi kɛi yɛ or ya pâi kɛi íkili-ŋa sia ma kpa nûa da pâi kɛ̂i dí kili-ŋa sia ma kpɛɛ la gaa a sɛŋ a gɛɛ kwa ŋ̀óo ŋai ŋí ɓo kúwɔ ŋa méla tɛi-tɛ́i ńyãa a gɛ́ kwa mó kwa ŋa béla yɛ berei maa nɛ̃ɛ a gɛɛ kú ŋa béla la a gɛɛ ítare zui gɛ ni a pai pâi a mɛni kpanaŋ. gɛ ni a pai gɛ́ a gɛɛ íkili-ŋa a pâi kɛi a dɛɛ́ nyaŋ núu da kélee ta kili-ŋa a kɛ̀ a dɛɛ́ sɛŋ ta maa kɔlɛɛ su fɛ̂ɛ nɔ e nóno kɛ́, fɛ̂ɛ nɔ e kili-ŋa sia e pîlaŋ ma a gɛɛ mɛni ŋí dí mó ŋí kɔyaŋ ŋí berei su kwa pɔri gɛ pere kɛɛ le a gɛɛ ku kula naa. M̀ɛni ma mii sɛŋ ŋai nyii ŋai nɛ́lɛɛ nuu ma mɛni ma nya ɓa sua kɛɛ í baa í ɣili a láo í bu í ɓá ma í mii kpaa máŋ í íɓa ɣili a tuma laa í mii kpaa máŋ í manaa tee íkpele kpaa máŋ í fufu tee íkpele kpaa máŋ í <hesitation> da kɛ le <hesitation> í gari kpɛtɛ í mii a mii pere. Kpaa máŋ í dípai kpɛ́tɛ í kpele. M̀ɛni ŋai ŋí gaa a mii sɛŋ nyii ŋai da kpoma tɛɛ kúpɔ. Da kpoma tɛɛ kúpɔ ɓé pere kɛ̀ le? Kpɛ́ni fêi la Zãa kpúlu-kpulu ŋai ti ya bú dí kîa ma díkelee da kpoma tɛɛ í kpono pɔ́ a gɛɛ e kpɔlɔɔ. Gɛ ni ɓɛi ikpono fii kpɛɛ naa zãa ti ya mii ti da káa naa ŋɔ waa-wala laa ka ti. So mii sɛŋ ŋai kwa mii gélee kpɔ́ wɔ wala-wala laa tɔɔi káa tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i. Nyaŋ a kɛ́ nɔ gaa a mii sɛŋ lɛ́lɛɛ ímaa mɛni ma ímaŋ mii zɛŋ a kɛ̀ nya ɓa le a kpoma tɛɛ ípɔ o kɔ kɔlɔ-fela pɔ́. A kpoma tɛɛ ípɔ a gɛɛ í kponoi e kɛ̀ a kpanaŋɔɔi í fíi fe kɛ́ kpɛɛ a ma féla. Nyaŋ a kɛ̀ í kponoi fé <hesitation> í fíi fé kpɛɛ a maa féla gɛ ni í kɔlɔ ponoɔɔ nya ɓé kwa kɛ́ ma le, kɛ-ɣeniɛi lɛ́lɛɛ or nuu kɛɛ ŋa fúlu-laa kɔɔ seŋsẽŋ nya ɓe kwa mó la ma. Kɛɛ naa pôlu ma mii sɛŋ nyii a lí yɛ sikalee, lɔ́ɔ kpaa máŋ <hesitation> mii sɛŋ kɛɛ í mii a ŋa ŋanaa é tɛɛ gɛ́i ma. A máŋ nuu kɔlɔ so a kɛ̀ ya ɓá mii <hesitation> maa fe nɛ̃ɛ a ni nɔ ya pɔri ɓá pane tɔnɔ mii or ko-waa tɔnɔ mii gɛ ni maa nɛ̃ɛ nɔ í mii kɛlɛ ífe ŋaŋ da kpɛni mii kpɛɛ la ímaŋ da kpɛni mii mɛi pai kɛ̂i nya ɓa ífe pâi pɔri nyîi. Nyaŋ nya ɓa nyîi gɛ ni zɛŋ a kɛ́ nya ɓa le, a tãi tɛɛ ípɔ gɛ ni pɔri ma ɣele ma ɓɔ ífe pâi pɔri tíi-ŋai kɛi maa nɛ̃ɛ í gɛ̂i. So zɛŋ ɓé kwa mó la kúwɔ owei eee mii sɛŋ ŋai nuu a mii kɛlɛ kpa fɛ̂ɛ í tãi siɣe ma. Yɛ̂ ya kɛ̀ pai lɔ́ɔ kpele tãi siɣe ma ífe gbele nɔ kpɛni fêi gaa naa kpa. Gbele kpɛ́ni fêi la ya ŋwɛ́li a gɛɛ nûa íkpele kpɛ́ni fêi la núu da fé pâi pɔri kɛɛ ya ífe lɔ́ɔ kpele. Kpɛɛ la núu da e ma mó ti ya, ya pâi kpele. Kɛ́lɛ a kɛ̀ ya kpéle gɛ ni fɛ̂ɛ í tãi siɣe gbele pere ma kpɛ́ni fêi ya kpéle a tɛɛ gɛ́i ma zɛŋ a pâi gɛi nya ɓa le, a pâi gɛ́i ya pai kɔlɛ. Nyaŋ kukaa kɔ́ a gɛɛ íkɔlɔ e kɛ̀ a bonoɔɔ. M̀ɛni kwa pâi môi yai, ya ka ti. Ka seɣe ká wólo too.